Gmaani bijaa ma nyóbi, fmaani fmooni gaaj, fmaani gyete, fmaan dúwaanŧe, dúwaanŧe fe gí, fmaani fyete, fmaani fsamba, fmaani fiyi ge gaaji ma.